د مکسیکو پخلی د ترو، خوږ او مسالې‌دار خوندونو ترکیب دی. ټاکو، بوریتو او انچیلادا د دوی له مشهورو خوړو څخه دي. د جوارو ډوډۍ، لوبیا او مرچک ډېر کارېږي. دوی د سالسا په ډول بیلابیل چټني‌ګانې لري. مکسیکويي پخلی هم د خوند له مخې بډایه دی او هم د رنګ له مخې ښکلی دی.